Iyoo. bii niŋ nko kunuŋ, keebaalu ka suboo mara ňaadii le? Fo a ye waati jaŋ soto i bulu, a maŋ tiňaa. Mee, wolu, wo siiyaata, wo feeree siiyaata i bulu, bayiri. ooo suboo i maŋ lafi muŋ ye tiňaa. bii i se a muusali noo le. Niŋ i ye a muusali fo jio banta a bala. a be tili jamaa soto noo la le, a. a a maŋ tiňaa. Bari i si suboo fanaŋ mara noo le a ye a tara i maŋ a musaali a subu keremaa ye tara i bulu, a ye taa fo tili fula, tili saba, tili naani, fo lookuŋ. a maŋ tara, a maŋ tara firigoo kono. saayiŋ noŋ tubaaboolu naata i ye ndahaandi. I ye xňiŋ masiŋ feŋolu naati, ňiŋ miŋ mu firigoo ti i si suboo, i si suboo ki jee kari fu, kari bunburaŋo, a be a kono a maŋ tixaa. bari subu keroo, nuŋ to keebaalu ka subu keroo muta le, i ye a muu lio la, ňiŋ lio i se a ke baloo bee to i ye a deŋ, foňoo ka a a fee. I bi taa la folookuw, niŋ i ye a ke bii, bii, bii dimaasoo la, fo ňiŋ dimaasi naa la, niŋ i ye a jindi naŋ, i ye a kuu teŋ, i ye wo lio bo a bala, i be a miira la fo kunuŋ noŋ i ye a faa. Nuŋ keebaalu ye wo feeree soto, nuŋ to keebaalu. i ka furewoo laandi noo fo tili fula, fo tili saba a maŋ tara firigoo kono. A ye a tara a maŋ tiňaa. Nuŋ to keebaalu ka wo ke noo banaanoo janboo la le. Niŋ i ye furee tiba banaana janboolu la, banaana janba kitiŋo. miŋ ye a loŋ a be tili fula, tili saba noo la le parisiko nuŋ to, moo kulimaalu niŋ banta, i ka i bondi naŋ ne, niŋ i taata baŋ dulaa miŋ maŋ ke i la tara dulaa ti, i ka i taransipori naŋ aniŋ a wo moomaa, i niŋ i ye naa naŋ, a maŋ ke, ka a fo ko i ka i laa naŋ masiŋ maa feŋ ne kaŋ de, i ka a duni naŋ ne, i ye a naati naŋ anduŋ a buka tiňaa. Iyoo, woto koni. keebaalu ye kuo doolu ke minnu ye a loŋ ko hani bii, i baluuta nuŋ a la ňaamiŋ, ntelu fanaŋ se baluu noo a la, parisiko feereelu maŋ kaaňaŋ. Nbe daamiŋ to. bankoo kaŋ, dulaa doolu bi jee kuraŋ ti jee to, moo te firigoo sanba noo la woto. Firgoo feeree te i ye, i si i la suboo muu lio la, i ye a deŋ, i si i la suboo sinbindi noo le, i ye a sinbindi, dinbaa, i ye dinbaa malaa a koto, a ye sinbi, i ye a wo maa laandi. Subu sinbiriŋo duŋ bi taa la fo karoo, a maŋ tiňaa. Woto. keebaalu be i kalama le kabiriŋ kunuŋ, fo tubaaboolu naata i ye tara daamiŋ bayiri bii tubaaboolu ye kuolu bee feeyaandi moolu bulu le. Iyoo, nŋa ňiŋ ne loŋ suboo maraňaa to.